هو، چرګان خپل مالک پېژني او ځینې وختونه مینه هم ښيي. دوی کولی شي د انسان مخ او غږ یاد وساتي. کله چې مالک ورنږدې شي، چرګان ممکن ارام او خوشاله شي. ځینې چرګان حتی د لاس لاندې راځي او د خوراک غوښتنه کوي. دا کړنې ښيي چې چرګان د مالک سره اړیکه جوړوي او باور پیدا کوي.